<hesitation> වඩාත් කැමති <hesitation> කෝපි පානය කිරීමටද? <hesitation> නැත්තම් තේ පානය කිරීමටද? <hesitation> කියල <hesitation> කල්පනා කරලා බැලුවොත් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඒක <hesitation> වේලාවෙන් වෙලාවට <hesitation> වෙනස් වෙනවා. සමහර අවස්ථා වල <hesitation> කෝපි <hesitation> පානය කරන <hesitation> විට <hesitation> යම් <hesitation> උත්තේජනයක් <hesitation> ලැබෙනවා. සමහර අවස්ථා වල <hesitation> තේ පානය කරනවා. ලංකාවේ විශාල වශයෙන් <hesitation> තේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන රටක්. ඉතින් <hesitation> තේ <hesitation> තනිකරම <hesitation> තේ විතරක් පානය කරන අවස්ථා තියෙනවා. තේ <hesitation> කිරි හා <hesitation> මිශ්‍ර කරල <hesitation> පානය කරන අවස්ථා තියෙනවා. කෝපිත් එහෙමයි. කෝපි වෙනම <hesitation> තනියම පාවිච්චි කරන අවස්ථා තියෙනවා. කෝපි <hesitation> කිරි සමඟ <hesitation> මිශ්‍ර කරලා <hesitation> පානය කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> විශේෂයෙන් උදෑසන අවස්ථා වල වගේ <hesitation> තේ කිරිත් සමඟ <hesitation> කිරි තේ <hesitation> වශයෙන් <hesitation> පානය කරනවා. හවස් වරුවක <hesitation> නැත්නම් වැසි දවසක <hesitation> සීතල <hesitation> වෙලාවක <hesitation> කෝපි <hesitation> පානය කරන අවස්ථා <hesitation> බහුලව දකින්නට පුළුවන්.